सूप <noise> एक शाकाहारी भोजन की रेसिपी होत हाइन जी। जे बहुत आसान और सेहतमंद होत हाइन गे। ई स्वादिष्ट और दिलकश सूप को एक बड़े बर्तन में बनाबे से लेके। आखिर के बीस मिनट तक लागत हाइन गा ई में। जा रेसिपी सबको बहुत अच्छी लागत हाइन गे। और सब जाने सूप बहुत पसंद करत हाइन गा। सूप बनाबे के लाईन सबसे पहले बिलात्सरी सब्जी काट लायेन। जो जो आपको पसंद होये प्याज काट लायेन छोटे छोटे मिर्ची काट लायेन। टमाटर काट लायेन शिमला मिर्च काट लायेन अदरक काट लायेन और टमाटर काट लायेन। और बिलात्सरी चीजे जो जो अच्छी लगे सब काट लायेन। फिर काटबे के बाद <noise> एक कराही लायेन ऊ में तेल <hesitation> डार देयेन।